यहाँवा मुइ इअ हमार गौवा घरव वोरी <hesitation> होटलवक पैसा कतेक पर्साअइ कहबाही जौत यहाँवा देउनकही याको ठौरावासे यहाँवा महङे बणउ नाही । मु रहसाही यहाँवा इअ हमार यहाँवा खाली बिदेशी घुमेवाला ठौरा हलइ इअ । हसे एहवा खाली बिदेशी मन्से सबहा एसइ । उहेसे एहवका रहके होटलावम महङ पर्लही नाही यको ठौरवसे देउन्कही । अ एहवा कस्नुक हसइ तोर एहव पैसाक बात कर्बाही जौत एहवा सस्तमा सस्ता उहे दुइ तीन हजार लेतउ एक दिनक । एक राती सुतलिक देउन्कही । हसे महङी महङी तोर त एबे देउकही पनर हजार बिस हजार । कुन्हु कुन्हु होट्लावमता एक लाख फेरी बणइ नाही । ओस्नुक महङ बणौ यहाँवका वाही होट्लावका कोठवा सबह इतुरा भाणा लेलही नाही हुन्का एक दिन रहलिक । अ एहवा खाली बहरसे मन्से एसइ उहेसे कहके महङ बणइ नाही । अ यको ठौरावमा जेबहित तोर सस्त सस्त फेरी पौबाही । हमार देउकही कस्नुक इअ खाली बिदेशी सबह एसइ घुमे बहुते बहुते मन्से हसइ । अ बहुते मन्से भेलेत एसही महङ महङ कहाँले जेसइ जुन यागा एइले उहे लेउ कहके उहेसे महङ महङ हखले जेसइ नाही । उहेसे एहवा फेरी महङ बणौ यको ठौरावसे